<noise> אז כ'בין נישט- אדער בין איך נישט אוו- כ'בין פארנומען יענע טאג אדער יענע נאכט און כ'קען עס נישט מאכן. אדער קען איך זאגן כ'האב נישט ליב ארויסצוגיין, <hesitation> ס'זעט נישט אויס ווי ס'גייט ארבעטן פאר מיך. סיי וואס וואס גייט נישט מאכן די מענטש פילן שלעכט אבער כ'גיי נישט דארפן גיין צו ערגעץ וואו כ'וויל נישט גיין.